Arannde ndaɓɓita babal leƴƴitiingal, nden bo suɓa style maa, nden mbo sey puɗɗa taskugo, puɗɗa taskanawake taskugo, nden taa taskidi, sey mburta njaha puɗɗa practicine, puɗɗa huunde maa.